أول حاجة خصني ندير هو ننسى الشخصية ديالي الاصلية وننذمج في الدور الجديد ديالي بكل التفاصيل ديالو ونعيشو كأنني فعلا مجرم حقيقي.